Nindeeta ebikooke byange nimbihaata, nimara kubihaata ebitooke, nindeeta ebitooke byange, ninyogya esafuriya, <noise> nimara kujyojya nimbihaata, nimara kubihaata nimpemba sigiri, nimara kugihemba sigiri nimbyojya nimara kubyojya nimbiteeka musafuriya yange eyi nyogeze, nimbiteeka hakyooto, ninsaarraamu orunyanya ninsaarramu n'akatunguru, nintamu n'amagita gente.